B'aje'laj tulakal <hesitation> winik, ixch'upoo', paaloo' ya ma' ma' ma' tulakal umentik ya u ya ya ma'lo' tulakal moderna tulakal yan tan uyilik tulakal televisor, celular tulakal uyilik ya ma' ma'an ixch'up, mentäkej wa b'aje'laj yan winik upetik uwätan, upit hay un hay ixch'upoo' upetik uwi- uwicham u- uwinik ub'el, ub'el ti man uman u a disfrutar su vida tujunal de alli, patij tujunal de alli ma'an mixb'a'al ukimil. <hesitation>